Tovei nyo sisio iny rou, fei te nasnas fi ro nyon u ras a. Ok roman nyo tanik fi rou sisio tsonyo finei, nyo kasun rou a fats a gotan rais nyo te namy tsu iny ya tana nas ana nyo te nom aurom, nyo te tsu, nyo nating a finaut iny rou a rais fisen me na aurom. a aurom ainy finaut iny mi rom ya na rais, rais te onot non fei komana nas ainy tanik iny finaut iny rom a aurom tanik non patsu na rais ai te nainy onot tan sav a pan na tan karor tsumani te finaut iny fi roma nyi na rais. Aurom ai mas senvir fisen me na pan te onots ya na karor tsuam anyi kan kat kainy rom senvir tan karor tsuam tanik iny finaut iny rom a patsun na rais ai te onot tan karor onots non a aurom. Vou nyo kus tsokm rou a ngiun nyo te pots ya nyo te nom a mona tana ngium. Nyo te tsu bus iny ya koman na nas rais. Nyo te kokop bus ya, finauti tsom rou a rais fiisen mee na monaa tana nyiun. Kap non nyo kokop ya nyo te tagaa tan guaf. Faakei faarof nau tan guaf, nyo te nom, govets a nas rais, nyo te nai fagum bus ya tan guaf. Kaa non ya tan guaf, nyo gima nausing on guaf ana nas, nyol mas gum rou, nyol te matong gonon finon ei onot non, nas rais nai parak non, ge gonon ai te parak, vou nyo tagei rou ya finei ai maas faarof non, nyo rav bus guaf nyo te komainy naus osing a nas, nyo fatataging tsuikny rou a nas, fatataging osing rou yan guaf, nyo te naus osing ya, nyo te tafuts, nyo te taan bus, ai nan sisio fei te nasnas fi roran rais ei.